افضل طريقة ان هو التحضير المسبق يعني يكتب النقاط الرئيسية ويتـ- يتمرن عليها جدام المراية ولا يتمرن مع واحد تاني عنده ثقة فيه يعني. يجول لا ليرة هون نلقي- نلقى الكلمة اياها ونبي <hesitation> الخاطرة هي نبي نجولها باش هو كان في حاجة مثلا كأن صاحبه هو هو الجمهور هو اللي يتكلم جدامه.